<hesitation> Tsy voatery ka! Fa misy karazana namana mahafinaritra dia misy karazana namana tsy dia mahafinaritra loatra. Azony ny izakako anzany manko a misy a ny masiaka amin'ny amboa dia misy mba tsotsotra arakaraka ny amboa mi manko.